صراحة حيواني المفظل هو القطة، أحب القطط لأنها لطيفة وتحب اللعب، وفيها طابع مستقل. لما أكون بالبيت تخليني أشعر بالراحة والسعادة، وتحب تعبر عن محبتها بطريقة مختلفة. الطريقة التي تحب تتسلق فيها وتستكشف الأماكن، وجود القط يظيف ج- جو من المرح والبهجة، وأحيانا أستمتع بمراقبتها وهي تلعب ونكون مثل الأصدقاء.